الصراحة أجمل زهرة شوفتها كانت زهرة الأوركيد، كانت في معرض الزهور في مسقط، ألوانها كانت جميلة ومبهجة وكانت الرائحة رائعة جذبتنى بتفاصيلها الدقيقة وألوانها المتعددة حتى رائحتها كانت حلوة جدا لدرجة إنى ما قدرت إنى أبعد من أبعد نظرى عنها.